Izy koà andeha sambo andeha manôkagna aminah fomba mila homagnina zegny mila managna gillet, avy ake efa manomagna amina resaka provision, ny raha hoanigny agnatin'izy agny, avy ake koa raha afaka andriagna fa tsy he moko hoe arakaraka hoe firy andro lalan'igny na mety hoe antsasa-dera fa zagny hoe mila miomagna segny, vatagna, fagnahy.